:Mor 'on :ne 'de yard, :on 'ye deh+ :daa nyor+-a 'kwi-a ya-dih-a :naa :en 'a po-a 'de deh 'di :en 'ble-a, :mor en :taa 'ble 'de 'on bo 'gbu 'deh 'jeh :yee' 'mor :mlor 'an :porluh 'pehn-dih. Jorwor: deh 'on se-a :ybeh 'de :gluun, :mor a :ne 'de zleh :taa klu :mor :on :taa 'mo. :mor 'pehn-dih :ka :on 'ye-a 'da 'de :on 'ye-a 'mo ka se :ne. but :mor eh 'dhu dele-eh' eh :ne 'de yard :dao' 'di, :yee' :an mu 'mo-' deh 'jeh :on 'ye gben ya :za: 'chore deh+-a 'jeh :mo r on taa-ih ble, :yee' 'an 'jeh eh po 'on 'mona:. Deh+ 'kwi-a no-a, :chlee-deh+ 'fluh+ on no-a :en 'ble-a' :mor en :taa 'ble 'de 'on bo :chuu di :mor 'on 'ble-ih, deh 'jeh 'an :chehn 'nyinor :dhie', 'an-a' no deh :eh :korn dhih nyorsoa <hesitation> 'de <hesitation> a no-eh en ble dha yard, :yee' eh se 'on ton :korn, 'on se 'beh-dih: 'on 'ye :ao' 'da. Nyorsoa-a wlu <hesitation> :mor 'nynuu: :nyene <hesitation> ta-uh-a ble 'de yard 'on se 'beh-dih 'on 'ye :ao' deh a no-a dha yard eh se 'on 'ton :korn 'o 'on se 'beh-dih: on 'ye :ao' 'da, 'mor :mor eh no-dih 'on :mona'. 'Chore-a 'jeh :mor eh :ne 'o eh 'pehn-dih 'zorn :mor no :ao' eh :korn 'on 'ton, 'on se deh-' 'sla-dih:. Jorwor: :zleh, :mor eh :ne 'de yard, :ka a 'ye-a 'da 'd a 'ye-a wlu+-dih worn-dih eh se :ne. Eh-: 'ya 'de :mor :on :dhe-dih 'de :chuu 'di :on :na-dih :porluh-dih, deh :eh ya-rh 'de :eh-: 'o.